صراحة يعني أعتقد أني أكون مثل القط. أنه يحب الهدوء ويعرف كيف يوازن بين الإسترخاء واللعب. بنفس الوقت إذا كان في شيء يهمني أو إذا شعرت بالخطر أكون سريع في التصرف. يعني مأني دايما ظاهر. بس لما يحتاج الأمر أكون مركز وكامل الإنتباه على الشيء اللي يبين يركز له.